வணக்கம், எனது முகவரியில் [உங்கள் முகவரி] கடுமையான தண்ணீர் தடையைப் புகாரளிக்க அழைக்கிறேன். கடந்த இரண்டு நாட்களாக எனக்கு தண்ணீர் வரவில்லை, இதனால் பெரும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. தயவுசெய்து யாரையாவது வெளியே அனுப்ப முடியுமா. இந்த சிக்கலை விசாரித்து விரைவில் தீர்க்கவா. சேர்க்க வேண்டிய முக்கிய புள்ளிகள். சிக்கலைத் தெளிவாகக் கூறுங்கள். எனக்கு இரண்டு நாட்களாக தண்ணீர் இல்லை. உங்கள் முகவரியை வழங்கவும் அடையாளத்திற்காக உங்கள் முழு முகவரியையும் தெளிவாகக் குறிப்பிடவும். அவசரத்தை வெளிப்படுத்தவும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் சிரமங்களைக் குறிப்பிட்டு, உடனடி கவனம் செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கண்ணியமாக ஆனால் உறுதியாக இருங்கள் மரியாதையுடன் இருக்கும் அதே வேளையில், இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சினை என்பதைத் தெளிவுபடுத்துங்கள், இது விரைவில் தீர்க்கப்பட வேண்டும். சூழ்நிலையைப் பொறுத்து விருப்ப சேர்த்தல்கள்: நீங்கள் இதற்கு முன் நிறுவனத்தைத் தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்திருந்தால் இந்தச் சிக்கலைப் புகாரளிக்க நான் சில நாட்களுக்கு முன்பு அழைக்க முயற்சித்தேன், ஆனால் எந்தப் புதுப்பிப்புகளும் வரவில்லை. கசிவு அல்லது பிற பிரச்சனையை நீங்கள் சந்தேகித்தால் "எனது சொத்துக்கு அருகிலுள்ள வரியில் கசிவு இருக்கலாம் என்று நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு மாற்று நீர் வழங்கல் தேவைப்பட்டால் பிரச்சினை தீர்க்கப்படும் போது, ​​தற்காலிக நீர் வழங்கல் விருப்பங்கள் குறித்து ஆலோசனை வழங்க முடியுமா.